Ja kaando choko ja choko jiaa io ve'exi tavaxi ñu'u tavaxi ñu'u ndiukuxi ja xexexi o xiidoxi da'axi pero ndiukuxi vidaxi tiuku kuee choko kuuxi ko ndiukuxi vidaxi io ve'exi vilika ve'exi nuun xiti ñuune nyuuka xeetexi nyuuka ku ja ndiukuxi ja xexexi.